Karaza sakafo mampitombo hery ndraiky! Da mañahaky heña, atody, ny vary, tsako, ny balahazo, varim-bazaha <hesitation> ino koa voamaiky aby io.